Wakkati to Pakistani kañjum maa ɗum ɗon feere feere, ɗum ɗo waylo ɗum yaay ɗum waylitoo, mbaññee ndiyam, mbaññee naaje.